Mi tefan mi anda ɗume on ɗum ɓe mari ɗum jurumɗum ɗum wawata naunugo go ɗum wawata mbarugo ɓe ɗum ɓe yiɗa kanjum on mi fuɗɗata tefugo aranɗe